פון איין זייט וואלט איך געוואלט גיין פריער, אז אזוי זאל איך נישט דארפן האבן די ווייטאג פון פארלירן <hesitation> א פארטנער, אבער פון די אנדערע זייט וואלט איך געוואלט גיין שפעטער אז מיין פארטנער זאל נישט דארפן האבן די ווייטאג פון מיך פארלירן